La pahqanik ke naak ab'anam cha wehchin ju'pa' tinimit <hesitation> han b'ehlam chi paam bueno han casi man kinb'ee ta chi paam porke casi man kin'ilata' la re'ka han ojonoq qa por ejemplo este pan choo janaj sa lugar kiro'ka wula k'ieh cosa nat'alii wula k'ieh este koontax nala' ke kiye'em koon qamama' taqee' este ja'ar are' por ejemplo nit'alii ja'ar are' por ejemplo la sololá kir'oka ar nala' porke wula la sa ha' saq wach ro'na man cha re'ta saq wach va porke demasiado q'ajan nkikut la winaq <noise> pero maas maas tinimit man nib'anam ta utilizar wach nib'anam utilizar wach nib'anam visitar ju'jun aka por ejemplo la ka'ab' lugar loo' lo ke naak niq'aram pa han maas la pan choo porke maas kiro'ka maas naraq cosas taqee' y maas tz'oo' niwila' porke aveces cuando wulkee' k'ieh lo ke es alfombra kiro'ka nala' taqee' entonce tz'oo' la tinimit loo' sa pan chooo